بطبيعة بكل صدق باش نقولك <hesitation> نحب يزيدوني فالفلوس، يزيدوني فالوقت باش نعمل بيه؟ كي زيدوني فالفلوس نرجع نعمل كل شي، اللي <hesitation> ما نجمش نعملو كل ولا يتعمل بالفلوس توا اللي ما عندوش الفلوس ما ينجمش يعيش هنا تبدا عندك الفلوس تولي تنجم تعمل كل شي الوقت يتزاد لروحو كي تولي عندك الفلوس يولي عندك شكون يعاونك يولي ينقص نهار ينقص عليك الوقت في نهار، يعني لفلوس هيا أهم.